Aja' mashe 'auana aso auaxai qataq nache aso nataqa'en ishet da qanallic asa'aso da qayauot

Nam lalaxat nam ýaguec da lta'adaic nache eso navio' huashiito qataq so quiyoc lapia'

Aja' so pa'atec naxa'ate ra salleta'a se'eso naniguishe cha aso naiñic llale mashe sogote huo'o na lauoxo taq huo'o so naniguishecpiolec iottat'at nam lauoxo

Souaxat da ivita da ýaguec so ñitonaxac da ñauane' so ýaqaýañicp enauac se'eso huetaña so laponaxac nache huo'o na qaioqtegue da sa ñauane' qaq iviteega se'eso laponaxac nache ñauane' enauac na ýaqaýañicpi machiguiñi

Se eso nalleq da saishet da collec nache eso cayo lapat cha aye huoo na lalegue nache ishet naqchet

'Aja' da huo'o na ñivacacion nache aýem sootaña na'ana Derqui da ivitega da huo'o na ñivacacion nache ýaguec da ýiyaxa da saigue da ýañoqo' Formosa ñauane' ca ýaqaýañicpi enauac ca ýaqaýañicpi ca netaña huo'o da iashegota da enauac na ñauochaxauapi iashegota na ñauochaxauapi da ñauane' nache aýem machiguiñi da qataq ñi'iguelaq naxa

Aja' aiem ñishetaique ra so'ot ra ñapaxaguena ram io'onaxanaxac cha na chaqrata ra huotaique ra ñapaxaguetega ye na'aq nache aiem neguetom

Se'eso nallec se'so no'on nache so nallenolec eso so ÿoqta ÿague da ivitchiguiñi da sachec

Comi na natannaxanaxapi comi huetaielo nache huetaie ñe aviac qaq naye da ñahuanaxa na doqshec nataqaen saxaua ñe natannaxaqui

Naua i'aqtaqa qom l'aqtaqa chegaqaiguilo soua iquerodoxonqa qataq so iapi qaq naugui nas ñauanaxaic na doqshe l'aqtaqa nataq'en chita'ague ñapaxaguetegalo